नामलो पुग्गो तो असलो मोटलो पुग्गो। तु तेरे में काई करे, अपना दोस्रा एन दाड़े फोटकड़ा पोड़े नहीं। तो तियार पुलाका जे चुड़े। तु घुणो चेटो घुणो उच्छो जाई। छूटे ने वो बोलते जतो जतो जतो गढ़ो। कायी बोलते गड़नो छेत्रो जायी मैं देखरो। वो घणो उच चाको दोत्रे नहीं, अपने मंतरी नहीं आउलो। मैं देख रहे हूँ भाई, घनो चेतो जायी रावण को। चरतो जायी गुब्बारों को घड़ू चेतियो जायी ऊसला त भी।